Ny fomba fampiasa apiratera amy fomba mahomby amy efitraño teña. Atomboky ñao amy zoroñy avao zañy traño da ahia mahitsy efa asiañao lamiñasa zañy ny lalañao tsy ampodimpody mba tsy hiparitaky ndraiky vovoky iñy bakeo.